to a duniya tamba ʒə də dələp. ʒmdə ʒa ʒənə mama adii ʒə dələp bini ai achi əmdəbai, gadau ʒa əndəʒa achi badi dolene achi ta pəmi kuva dək dəlak badi, dəə wujərak badi, gada kəm? gada kəji, idan yaye kəsga cewa mama lallai badai əndanni pəra badai. kwari dək fiʒa ua jləmuni gəə kəsga cewa ci badi kwari kəʒa dəlap bayan dələp kəʒəli dagi gajlabak ʒu <hesitation> ko patla gənak badi daten sai əmda əbdu dələpəni, gi dədan, gi wunun kai, ungwawun tai? kwari <hesitation> əndanuwun saniyatkun tam? akunuk badi ba. ʒnda dugu ʒa kəʒa dəlapbini, kəʒə chini bini əmda uktagi gəna gi əmdəbai. gado zaktamba bade va pəma kuva mama chi əmnyali əmyak badi, achiye achi wunək badi, kwari dəkatkəli badi tamba dai ʒa acha jləmu, acha jlumu ga badai, banda achi da jlamu gəna apunau. gadau ʒa tambarni ya dukwa badi a ʒəna ma kai wun kapunau kai. wun kapunau ʒa barka bai. wun kapunau, wun kapunau əʒga əʒga ʒəru bai, apunau go ʒərau. to iri kəndəno daga kədugu ba gi va sugu ma lallai gi badai. gi va pəma kuva dek <hesitation> wanunuwun giva jlumu kak bade, dək jləbətki kak bade, <hesitation> dək fi baya ajləmuni kizga lalle lalle gibaya jlumu gadak əmnyani gadakzi dələpami shine dalak badetki.